मैं तो कोई दिनने देख रहा है भाई पर मैं समाचार देखू। ते पर पड़ू ती मैं देख रहा है कि सायूप्ता आज राज्यो। अमेरिका मां हिंटा <hesitation> नयो राष्टोपती। बन रहे है छे घणा ट्रेय रिप लगाई रहे हो ने पूरा सियर। मार्केट इंके बुक राव रहे हो ती घणो। <hesitation> घणो खराब बाबू आईलू छे <hesitation> ती जो। बाइड़न जो छे ती घणो खराब छे मिस्तर जानू भीनी और। जी घणो भूंडो छे तीनी रहने चाहे तीने तो हेड मेकनो चाहे।